gott kvöld Sinfóníuhljómsveit Norðurlands og Færeyja mynduðu saman eina

tónleika í Norðurlandahúsinu í Þórshöfn nú um helgina Pálsdóttir Valgerður Guðnadóttir og Guðmundur Pétursson voru í broddi fylkingar á tónleikunum þar sem flutt voru tvö íslensk verk og eitt færeyskt á vettvangi fyrir menninguna þetta er tilraunaverkefni í rauninni sinfóníuhljómsveitir Færeyja og

koma frá jafn stórum borgum þær eru jafn stórar og þær eru reknar á svipaðan

hátt þær eru litlar

með stórt hjarta og þegar þær koma saman verður það risastórt hjarta fyrir fáeinum vorum við nú eru komnir þrjátíu hljóðfæraleikarar og fimmtán söngvarar til að vera

með okkur í Norðurlanda húsinu þrjú verk voru leikin á

í Norðurlandahúsinu í Þórshöfn á laugardag fyrir rafmagnsgítar og kammersveit eftir Guðmund Pétursson og loks Völuspá eftir Þorvald Bjarna Þorvaldsson hvert verk er öðruvísi og mér finnst alltaf gaman að fást við eitthvað en það sem er kannski aðalatriðið á bakvið þetta er að okkur langar

að sýna

frændum okkar hvað við erum að gera þetta er svona fyrsta skrefið í þá áttina því síðan ætlum við að fara lengra með

passar svo vel inn í

okkar stefnu og okkar okkar dagskrá að fá fá atriði að utan frá öðru Norðurlandi sem þó er ekki bara að koma og flytja eitthvað sem þeir hafa gert heldur

mynda sambönd og vinna með færeyskum listamönnum að búa til

ramma þar sem færeyskir listamenn geta unnið með öðrum norrænum listamönnum við ætlum að hafa þetta árlegt þannig á næsta ári ætlum við að bæta við rokk og róli inn í þetta

og við höldum tónleika í Hofi og vonandi Hörpu líka síðan ætlum við að bæta Grænlandi við svo ég held að þetta þetta verkefni sem við erum með í Norðurlandahúsinu núna sé byrjunin á einhverju stóru skemmtilegu og stórkostlegu

óþekkti hermaðurinn hefur slegið öll aðsóknarmet þar í landi en yfir milljón manns hafa séð myndina hingað til myndin er byggð á samnefndri skáldsögu

sem gerist í stríði Finna og Sovétmanna í seinni heimsstyrjöld og er langviðamesta bíómynd sem Finnar hafa gert til þessa við hittum leikstjóra myndarinnar sem var staddur

hér á landi á frumsýningu myndarinnar í Bíó paradís

óþekkti hermaðurinn hefur